Be prima dë tüt a ie l'Italia, la nostra bela Italia, pöi a ie l'America, a ie ël Giapun, a ie la Germania, a ie l'Azia, l'Africa, la Norvegia, l'Inghiltera, l'Austria, ël Brazil <hesitation> a ie la Polonia, la Türchìa